افضل طبعا ان انا أكون الشخص الأكثر ذكاء لإن <hesitation> بشوف إن <hesitation> العقل من أقوى أسلحة الإنسان أو من أقوى أدواته ولو أنا عايزه إن انا ابقى أكتر انسان عندي شهرة لو أنا ذكية هعرف اعمل ده ، لكن أنا ممكن أكون أكثر شهرة بحاجة سيئة أكثر شهرة وغبية يعني هستفيد ايه بقى ؟